छुटा बच्चों की चोटी मेथे त आंदी पर दियाखी कि पैली छोटी बंदण मा कम कम बाल लींण फिर ऊंथै घुमाण तब रबड न ऊंथे बरीक बरीक छोटी बंदण। हम आस पास लुखू मां सिखी की छोटी कन बदैं जांदी।